iya naa gədanau, gəda nau ganai adakshi zədu akshi zədu kuma kwan naa zəbba, kwan akshi aa wənduwa akshi gamsak ne gamsaugu akshina zəbba aa wənduwa gayi wanda dige iyu ata aa zəbba ii ɗa paata, ii ɗa paata kuma, jaa ji rigara nən aabare jaa bee mii wanda sancu ata dlamb ridawa, ata dlam gwadan aa barrai jaa. Jaa de ii wənduwa kuma de nən gamsakgu mi wanda jaa dagayi naa akshi akshi dlam zəgəm nən bee wanda akshi bau ii paata andijaa daji kəm ye so kəkəm, gas gara saa ka riwi bai amman, so kəkəm, gayu aci ka dew nən bee mii wanda aciye bee nən anda nai igu kuma naa dew nan naa samek shi to naa gode tənga kakasku da albarkata ta ƙan. Kə mashirrən mashirrən gasgara ganai atu ae ɗa paata atuye dengara kasu nən daa kwaptəna ada jan diye anni danai bee mii wanda aci zəgəmu kama kiye den gəri nən aci anau bee kasau, aci anai bee kasau naa samikshik ugu maye iyu nas atu nən naa barr dikun <hesitation> dangara atu da ram, ma to jaa ji rii gasgarajn tamke bee atu ramu, aasa aɗau bai ammau da bandija. Don gara to kə mashirrən gədənga kumə atu dew aa ruwibai atu rəga bee bai nda de nən nda barritu nən atu daji kwa barra bai iyu naa riwi bai jama jaa barritu dashi kəm ka riwi bai ai kun naa paata bai to jaa dedu kasunu nən sai jaa banitu atuye aa pii jaa albarka